Sabong ni dia pe manfaat banya ada sabun cuci piring kalu sabong cuci piring itu tong disini biasa pake kas cuci piring leper balangan deng bokor bokor ada lagi sabun cuci pakeang kalu cuci pakeang tu biasa tong disini jaga pake kase cuci sandal bisa spato me bisa deng ada lagi sabong mandi sabong mandi itu biasa tong jaga pake mandi tu tong kas goso di badan ada yang dong pake kas goso di muka deng ada lagi yang dong kase pake dong kase goso di kaki <noise> ada lagi sabong sabong muka sabong muka itu biasa kalo tong kaya baru bangun tidor ka atau tong kaluar pi mana kong pulang kas cuci muka pake sabong itu sabong itu tong pake kas cuci muka supaya tong pe muka tadi yang baminya ka yang ada dia pe pori pori ka apa tu dia bisa ilang yang biasa tong pake sabong cuci muka tu.